ʻe ʻtoni ʻgodw ʻi ʻashtal ʻalaw ʻam ʻe ʻbang gul ʻam ʻi ʻara ʻe ʻman ʻi ʃa ʻi ʻara ʻaw ʻa ʻutab ʻe ʻmada ʻa ʻara ʻa ʻlaw ʻaw ʻaw ʻaw